Ye kaziye tema ngatema lee ngikolya chao. kazi ya badi nngasha ngefanya kazi ya kumbaka duka. ngekolya hoo besa ngetunzia vho wana. vwana wakalawa kanuta ngekula cho chawana vakararo ndushai vakakulya ndo ngesha elala vake enda na shule wakasoma ndungusha